चिमटी छोटे छोटे चिझ वस्तु पकडन और फसानको काम करत हए । खास करके जासे छोटे छोटे चिझ वस्तु जैसि: सुई, तार, छोटे छोटे किल काँटा और तमान छुट छुट सामग्री पकडन, काँटो निकारंन और नियन्त्रण करन मद्दत करत हए । चिमटीसे नाकभितरके छोटे छोटे बार, भौँ और बिन्नोक बार फिर नोँचत हएँ । जक प्रयोग करके कोइ फिर चिझ वस्तु पकड़नपेति हातको सिधा सम्पर्क होनेसे बचजात हएँ । जासे काम सजलो और सुरक्षित तरिकासे हुइजात हए । चिमटी अक्सर रेडियो, टिभी, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक समान और तमान छोटे छोटे समान बनान ताहिँ प्रयोग करत हएँ । चिमटी काम करनपेति कामके सहज बनान ताहिँ बहु उपयोगी समान हए ।